Fistir rung kohime andini kuda didiyon. O DJI, pahuta wad dahite kanyu flat on tan. Nenden jwala wad dahite bo, jwede ma'a balajum, undukwa bo star.